پاسورد باید اوږد جوړ سي او پاسورد لږ تر لږه شپاړس توري ولري. هر څومره سی پاسورد اوږد وي، هغومره خوندي وي اود پاسورد جوړولو لپاره ډول ډول کرکټرونه وکاروئ. پاسورډونه د هر حساب لپاره جلا کړئ او یو پاسورد په ټولو حسابونو کې مه کاروئ. که یو پاسورد، د یوه اکونت لپاره جوړ سي ډېر به خوندي پاتې سي.